Tsy azo atao mihintsy ny miaina tsy misy fiantraikany amin'ny hafa, satria antsika olombelo io da mifandray na iza io na iza. Fa ny azotsika atao kosa nefany e da ny mampihena ny fiantraikan'ny ratsy amin'ny alalan'ny fitondratenatsika mandray andraikitsy sy manaja.